ښه! دلته دومه پوښتنه دا ده چې د کتغ څو رکمه مسالې پېژنئ. کتغ خو بېخي ډېرې مسالې لري! يو خو هغه مسالې دي چې موږ په اوغانستان کې کارولې؛ او يو بیا په پاکستان او هند کې چې ډولونه یې بېخي ډېر دي؛ او امريکا و دې ځايو ته چې بیا راسې بېخي نوي نوي ډولونه لري. هغه مشهوره ډولونه چې موږ په اوغانستان کې کارول مثلن مالګه وه؛ تور مرچ وه؛ سره مرچ وه؛ سپينه زيره وه؛ توره زيره وه؛ بیا د هغې راوروسته د ګشنيزو پوډر وه؛ او د ګشنيزو دانې هم وې، هغم د مسالې په <hesitation> توګه اېستېمالېدې. بیا دغه خو، ځینې خو بنیادې مسالې وې. په دې کې بیا ځینې هغه مسالې وې چې دغه بنیادي مسالې به دې مېکس کې، نوې مسالې به دې ځنې جوړې کې. لکه مثلن ګرمه مساله؛ <hesitation> د برياني مساله؛ د غورمې مساله؛ د کړايي مساله؛ دغه بیا مېکس مسالې وې چې دا د هغه بنیادي مسالو څخه جوړېدې. مننه.